يعطيك العافية، في البداية، حاب أسألك، إيش أكثر شي خلاك تختار هالمجال؟ وكيف تواجه التحديات اللي تواجهك في مسيرتك؟ في شي معين تحرص عليه علشان تبقى في القمة؟ هذه الأسئلة عشان نفهم دوافعه، وكيف يواجه الصعوبات.